मीं जो है चलवो पसंद करूँगो, भगवे की वजह चुनके भगवे में हमैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जरूरत होएगी। एक तो अच्छे से जूत्ता चाहीं भगवे काज, जबकि चलवे काज तो हम अपनी चप्पलां मेंयूं आराम तै चल सकतें। और भगवे काज हमे ऐस्सी जगह भागनो पड़ेगो, जहां भीड़ ना होए जबकि चलतो हम बागु जगह सकतें। जहां भीड़ होए जा वजह मैं चलवो पसंद करूँगो, भगवे की वजह।